Oire vearovira aue iava siposipo pavoi kokotuto. Vosiposipo oaia toupareveira. <hesitation> Vaoia vearopieranita oaia ragai vearo pie pare veira, varao oara aiopa revere, oraeake rovi ora kovekove parivere <hesitation> iu vosia vaiterei viraga raguirivere. Evaiterei viraga, eira vatuava iria ovirovu rutu puraevere takurara, evo takuraro oara vearopie vira nutu koue evere, uva evo takuraro ora ovirovurutu vosia, vosia ovirovu kaki evere, ovirovu vosia. Vovavae oo, voresiura oo ovirovu, koatapie visivi, touvira evara nutu kaki evere, evo kare nutu puraviro evo kare, kokotu aitereare reoreoparai. eisi veoaro vira nutu, vearovira nutu uvare evo siposipo ita ragai oruopi epaiveira. <hesitation> vearoa nutu aita, vearo kare nutu, iu ovutarovuia vipa avia resi parevei ra, vipa vokia auepare vere, vipa vokia iava tavi parovere oisio vovutaoaa vaoia vovutao avaoia, oisio avipa vutu vaoia ovaepa vuta vaoia, apeisi vovutaoe pao oaravu rutu reoara ora <hesitation> kareke pie opitupitu roa iava tavitavi paro vera. Oaravu rutu reipara oara iava vita vi parevere, oaravu rutu oara iava vi taviparevere oaravu rutu oara puraparevere, oaia eisi ita kovoa era oa purapareveira era, ovoa oaro oa ovutavu ia vi eraorevere, ovuta vuia oavuia tavaiuvere vosia gaugaureve raoisio purau aveao oisivuavuepao. Kovo ao aro eva, uva oavu oara veanopa roepao, vosia reraviaita era, vosia ru i-pauvere oisio ra rera vaiori rakaepieragari voi, rairou vi reovevere uvare vi uvare vitatokitoaroa eva vita tokipare, eva evo siposi po ita. Eva oia vearoparoepa, vearoparoepa, evo pitupitu ia ita vearopaepao ita evo kare, evo eraia. Uva vosia rapa ruipaurere osia rera tokipari vopa osia ra koetapie pariropao uva ra uragarivoi ra aiori voi. Ovutarovuia rera ouriroi oavupa ruipapaoro vava terivoi iravupa osia vivatere eva. Vearovira rutu, eva ia vearovaisi purapavoi evaia, eva evo kovo, evo pitupitu iau, roira pa pitupitu eva, evoa viraga eva, oaia evaravi ia avaparoveira era kokotuto. Eisita osia ra upariveira, roirapa kovoa era, oia erara purapareveira, vi taviparevere avia iava <noise> vi taviparevere eake iava, ovutarovu iava vokia iava tapo vi siposipo parevere oisio, osio vovokioepao.